Tena soa ka soa laha ny mpivady raiky ro nifanena tampengona tany tanatara soa hotantaray ny amin'ny zafy aby zay hoe ahay sy ababe nao toy any ka tampengona tany ahay ro nifankahita da tao ahay ro nifaneky.